Kalo menurut fangare karja nege yang laha-laha nege, gatebe ngone fo gahi karja ge gatebe ngone fo gahi gura, fo uto rica, angge karja laha-laha, uto gosora, fo paka gosora, fo kobu gura, enege ene laha-laha, karna nege ngone na due, ngone fo oro mansia due ua, tapi nege ngone na hasil, ngone na gariyou masirete, ngone na oyo se ahu malinga nege